<hesitation> i hir taku, yarda ti i hir taku akwani, arni virin thlir kima kode ko hidima dani apa kiltsi, ga tsukti gayyati mjina ki kari, kadi hara ado alada, kaɗi di batiɗa, mi nɗik ɗibatiɗa ko woni mɗa ha wut tsak filti mimi, anti loo ndi vilag taku ka sinti mote a mthir zaman nati nɗa pila jeep anti nɗi sinti taku, mi sali taku laka aɗi afiya kuthlir biu azi da na pila argentina to mi te kumi mi ngir beti wulni gaskiya har gara tsatsi ala su kamnya mdakurini ƙiga thinthi kurini ga ulkurini. Toh taku tun akwa zaman na wacci na rayuwana har an ti isi ƙama a kwa ɗila ƙa a fiya mɗi ulmi mi ngi kisini gera kwa mwa shang shang mi di dibdimin ma haba Toh nala mɗi shaawa laka ka kira'a <hesitation> ɗibatini tin harafu, suna hara anti tira hir sosai. Maɗanker a sibila nda nu nga ga kwa mwakika ri, ko kula ɗi ban ma, hyel ƙi nalɗan farin jinin da apan aɗam so ga wuti komi kwaba mɗi tsuwa amma tsaɗi mati takuwa aa tin nga wul tsa pila tsaɗi mwanti wa, ba wai sai ta ajiya ko lawan ko sulaka wa awo, ko gi mdigapani mi ngir mati taku ana yana wul mi ngi mati takur nga ka yana wut mdakali ta shang. Wala kwa halikta yori mi aɗi dunawa taku tsa suna mdakori, akuwa wulirna, a a tsopa tii ndana kwa bara bayyani min, <hesitation>